Yurishni afzal ko'raman chunki dam olish va atrofni kuzatish imkonini beradi lekin ba'zan yugurib ham turaman albatta bu sog'lik uchun foydali.